حاسه ان اقسم وسط الطبيعه لان أنا شخص بيميل للطبيعه و الحاجات اللي ليها علاقه بتدخل ربنا <noise> و التأمل و كدا.